<hesitation> la pahqanik ke xaq'ar cha wehchin reh la k'uxb'al wa'ak ke ni'an gustar han niq'ar ke nwaa lo ke es la la pollo campero yah suq verda entonce pero aveces caro n'ila entonce aveces mejor porke han ni'an gustar aveces ni'an va pero nejor niloq' entonce yah suq nila' la k'ach ke nki'an preparar chi paam la paat loo' verda porke maas suq porke chilnaq cha janaj tipo de ingrediente ruu' verda etonces suq suq la anteera la pieza y anteeera la cosas ke nki'an verda y y nkik'ayaj entonces han pienso ke re' re'